Pos paquí me toca de palral del Simón Bolivar, que hue'l que guió la endependencia de Colombia, güenu, de toa América. Quería entangal la Gran Colombia, con Venezuela i Equaol peru se queó assína. La estoria del siegru XX tien síu orrorosa en Colombia conas guerrillas i el narcutráficu peru pahi que a pocu a pocu están a envereal la cosa. Colombia es un país con una güena riqueza coltural i natural, i es un destinu turísticu mu sonau.